د پتلون اوتو کولو طریقه په لاندی ډول ده لومړي ډاډ ترلاسه کړی چی پتلون باید پاک اوسي او همدارنګه لکه یا ټپ ونلري دوهم د اتو منځني تودوخه استفاده کي آ نسبت ؤ پنډوالی د پتلون ته او همداسي د اوبو اسپری باید در سره یی که تودوخه زیاتیږی اوبه پر نم کړی همداسی لومړی يوه پایڅه اوتو کړي بیا وروسته بله پایڅه اوتو کړي بیایی قات کړي منظم.